اول شيء لازم يكون معك المعدات اللي هي تفك بها عجله السياره او اطار دراجه لانها تحتاج معدات ,طبعا وبعدين بتفك الرابط به السياره ,بعدين تشيله وبعدين تحط العجله الجديده وتركبها ,وتربط المسامير مره ثانيه حرص دائما ان يكون معك اطار زائد في السياره.